Ëntà drövi ël pachèt, pöi büteie a bagn për tüta la nöit, pöi ël di dopu a së sculu, a së tiru fora, pöi dopu a së buta ën 'na casarola ën po dë soffritto, pöi apres a së campu ëndrinta e pöi dopu a së fan cözi cun ël brot, circa mez'ura